Indiya naada koyɗum laamɗo e ndiyam, ndi na'i waɗde ko yowitaare, ɓeɗoore, e leɗɗe. E hitoore naange, ko yowitaare majum ngal. anndinataa e leydi Indiya hawti e Hindu, Buda, Jainis, e Sikh. Ko o na'i accitaare e mon, e jooni Muslim e Kirista'en.